Sɛ epɛ dɛ iyi dɛm suro yi a ɔwɔ wo do dɛ egyina dɔm enyim rekasa a na wo ho ropopo yi fi hɔ a. Emi dza mesu - mɛka akyerɛ wo nye dɛ mpɛn pii fa hɔn a nnye hɔn rekasa dɛ wɔyɛ w'etsipɛnfo. Mammfa hɔn dɛ wɔyɛ nkorɔfo a ebi a woenyin sen wo wotum sen wo nadze. Ntsi sɛ dɛm adwen no etum fa a ɔboa wo yie. Na bio hɔn a ɛnye hɔn rekasa no nnhwɛ hɔn enyim- hɔn enyiwamba m' ma w'enyiwa nda hɔn tsir do. Obi wɔ hɔ a ehw- w'enyi kosua hyia n'enyi kosua a ɔyɛ ana suro abɔtɔ wo do. Ɛna dza epɛdɛ eka ho asɛm ɔnam do ma ekogyina hɔn enyim no ayɛ bɔ mbɔdzen pii dɛ dɛm adze no inyim ɔwɔ wo tsirmu na esuaa a ma eda mpo na wobisa wo ho asɛm a ibohu.